La mia persunalità a la raprezenta bin ën can përché certe volte sun tantu brau però d'aute volte cuandi a më fan ënrabié sai esi tantu gram e pöi dizuma che d'le volte sun anche trop brau però chi ch'a më fa ënrabié a së meritarìa che föisu gram